<hesitation> E fagnatoniana io zany da asaly gn'any enazy ohatry magnano ako e vily io zao raha asalinao izy s'ania tonga da direct amegn'afo zany gn'aninao anazy fa ahisinao misangevangevana ambony aty avao izy da avadikinao simoramora, igny avadikinao simoramora da hitanao tonga da miova be gn'aniny sady tonga da hita hoe mitazone sirony izy amin'igny.